Valle popullore, tango, balet klasik, hiphop, sallsa, brejkdens, samba, fllamengo, rumba, vallcer, qa qa qa, baqata, step dens, tep dens, mambo.